Injo punna garringa nah rie lokokku, punna loko sikiddiji pada ntu mae na anua piso, <hesitation> anuji kusareangi, <hesitation> kusare kaleji ere maing, kusare ere injo punna marimi rara kusalaimi kah <hesitation> aremo nasulu rarana, tapi punna gassi <hesitation> parisi ji i, angalenga ntua mae dikua andiplast injo kusareangi i, tapi punna <hesitation> loko biasa intu mae a dabbungki atau ta tuttu i rianu intu mae ri kajua na rara, <hesitation> biasa raung-raung rie nikua <hesitation> anu raung kaju bassi iyanjo mae ditumbu-tumbukkangi i, tapi nu passe do, nu passe disareangi ri kalantu iya mae ri atau nu loko iya, eh iya njo dito mi injo naung sanggengna piya, eh iya injo ilena njo atau misalkan kayak a dabbungki, a dabbungki intu mae na rara ulungta eh iya njo disareangi, <hesitation> biasa todo <hesitation> anu <hesitation> gatta <hesitation> loka diareangi supaya tappije nede injo njo anunna njo lokona ulungta, <hesitation> punna dabbung battuki ri motoro iya <hesitation> saring-saring to intu pole iya <hesitation> dibis na iyanu loro dibissai make anu <hesitation> ere. Ere impus <hesitation> haruspi di bissa injo lokona, punna tala dibissai injo lokona <hesitation> iritasi i nakua isse taua, <hesitation> injo punna maingmi njo kutte njo dibissai, <hesitation> punna nu sanna loko na injo <hesitation> pasti dijait i api punna anreja <hesitation> disare i kutte injo nakua taua obat merah, <hesitation> injo nasareangi injo lokona, tapi biasa punna nakua taua loko pantaraji, iyanjo disareangi, tapi punna loko lalangmi, <hesitation> haruspi injo na nginung anu iya ile-ile nakua ile tradisional nakua taua, <hesitation> biasa ntu mae punna nu loko lalang, <hesitation> injo biasa nasare taua <hesitation> cani, <hesitation> nasarei anu, <hesitation> bajao jangang ri kamponga nu warna pute njo bajao na caddi, iya njo <hesitation> nagocokkangi iya njo nasuro nginung, na suro nginung ele, <hesitation> nah bangi punna natinroi, iyanjo ka punna loko lalang nah tala di ilei ile pakunjo njo <hesitation> biasa njo aposoi kah maingi a dabbung ri motoro, punna maengi isse injo <hesitation> biasa <hesitation> rie intu mae ile, ile kaju, kaju bassi apanjo kaju anu <hesitation> injo dipainu-painungangi.